Wala <hesitation> koundougnani kenbiré soro gni nabouré nké nabour nabourou siginté hara ngana khalssi nkita ani khobone nabour siginté nani wala tamisso. bon kounga makha ta ben ibé founbé gadi na ké lokhondi sassa, sogno gnanda ken débéri, kéna npouŋou <hesitation> wotini kéta tampilé siné kéta, bon actuellema i bé gana na ti ntini tampilé siné kéta an pouŋa tandji, ay taŋana tandjiké siné ma tanakhaté siné, alakoulouhal, khakho nta soké bé ga féyindini nabourou gnigandé gounéŋa anta wosséné kouwa. Bon afo guébé, kha khadi goundou gninbou ŋa gouné ntakhandé nthiou bouyini kouwa. Eywa boubano kha béni ga boubéné i khayi soké nboubana, na gouné labandi, ina ra a éstoké i ga gagana. Bon nabourou nda daga yigué gounéŋa intakha faka, bon anga nani nganagna makha kinéyé ngana kigné angama rakal gna kiniya. Na nta makha issou gnéména, diokho, sougowo naniwo angama rakal gna kiniya kiyé makha tanpi fonta makha. Ké yandi nabourou siginté kén méréyéŋa na rokhondi o gnigné ké yéré ké gnandi rokhondi, <hesitation> terré khoboyé ka kani dakar ni na woutou bakél yéré yimé. na woutou haro kou débé ké nokho gna yéré, angana ka gana gna makha angada taga lenki anga louwéna, a woutiniya, dakarni khalssi bé ga kiténé, ka ŋa lenki ŋa simana, assouyi kentou ka bané gana gna makha angana taga anda gna étage ŋa anda gna haragagna étage bané ya, manda gna étage ni fili manda gna etage ni siki, alakouli hale, ma nakhato ma kargo yimé, kenga khalssi bé bagandini khasso ngana, khasso bané ké yanda soussou noukhoudou londi, assou ga taŋa ka khoboyé gnayi. Passki ka nkéké anta dji kinéyi, anta yigandé kinéyi terré ké har ganagni gnigna nbéra ké douro gna ga sakha noŋa, siné sou gayéyi fo yan kéfini, gnigna nbéra ndionkoŋa, donko nabourou siginté nkenkha ana, anakhowata mana guégné mana perdi. Wala donko séli ganagni i gana kissi ah <hesitation> alhamdilahi, mais afo guébé iga kississou an posso gnani péské, ana yigandé ama yigandé gna khobo na kini ni birandi téyi, a lanta a lanta, wala gana hari féyindi a lanta fo guébé a lanta gobono nan kigné hari kéŋa. Wala ké yanda nabour nabour nabourou méréyé npéyeni lokhondo makha yéré koi, ken biré si si si nkenké, si nga soro béni makha, kéni séra kalaŋounto gna, na woutou modini, nan daga wara eywa, tounka gnougou wala mangou, mangou khoro kou eywa ééé soro béni, fo gui makha khadi hara ganagna kou ga fé séré béni fo gui makha, <hesitation> si nangaba kou gna makha. Kenbiré soro ntéréné ti sinigna, i bé ganagni télé nokhou a nan thi yougo gna woutou a na sétéyi, éywa <hesitation> soro tanani khay noŋa anganagni télé nokhou a na npéré yougo ŋoutou a na sétéye. Oubien kengantéyi a na likou la kama, a na likou la kamma, liki khoto ga makha a ni rona an péré yougo gna, an péré gnayi ani déni. Wonda sokho gouné gnimé ogana <hesitation> yilén nthiokho, forou kouwana yilé ké ganana kata kani. Wala donko wo gni ké mokho yayi womagni har séréti tou, séréti nké nali ééé, wokou makha yéré <hesitation> quatre vingt nokho kéyani, wala <hesitation> ké ga guira ko bironou mokhonbé, séréti fana fana fana nguégni séré bé makha yéré, kenbiré wokounta ké nkhala yimé woy tokho ké moukou koundou nta, mé womagna khala siri gnimé. <hesitation> ba alikobou diawaranké gnani kenbiré séréti na makha, aga soron déni bakél, bon mobili ntéy low a kénga nthiéréti ké ga féyindi wakhati bé yani bakary seck ni eywa kounga kou mobilini nga sagué wourounou, ma ga rini ma ousmane danboni, yo woo o koukou, makha yéré, si gnagni soro khoro makha, séré kalaŋounto i gana ŋori an thi yougo kanma, assou na ndoro na assouyati nanti vraiment séré séré féyinté gnaniké yo, ay komo lenki, lenki kiyé ndo mobili gna li, yo ina ŋora mobili nokhoŋa, ké gnana féyé hari moto moto fé kéta mobili gnani, hein. Wala foura ntéréndé gni gnéy foura ntérendé na woutou yéré katta bakél khakho ngana kigné, motoro nbana gni kata bakél, kata kenga kignéné, éé i gni fourou gna sokana, ké gada ko mokhon bé fana ké na woutou yéré i bé ganagni télé waoundé ni, mali béndagni télé nokho tana, i na fourou gna sokana télé, bon <hesitation> ké li kéta eywa motor ni i ya ndéné na woutou yéré ma khayes, balankani gnagnéyi, eywa balankani gnéyi maga rini tidi npourou nkha yéyi. Kounthiouyi kounthiou gni faŋé ké bon donko soro gni téréné ti kougna, i ga é térendi lato nkounkou npéyé ŋa maga rini i bé gana gni télé dakar ni kounkou wokou fi da touwiyé ngomou train gna. Wala train ké ana yérédo kidira nakha yo, kenké angana féyindi anga dioféné bakél mokho nbé angana diofé bakél, donko kenbiré woto yogo gni kari yogo gni no wonati kenda courier. yo ken kha kotanthiou fé dé, yo kenkha train nga rini koto nbéni bon a kha rini kougna ké gnagni hari posté ni kou, letarni ndo fo tana a ya gni ritini, donk après a na soro ŋoutou soro béni gadi, biyéni nkoutou kenbiré sonadis bakel, i ben dagni télé dakar an téla nbiyé nkoutou nognaya donko traiŋa. Eywa ina kha déni kidira, mobili ké na kha woutou a na kha déni kidira, khana train ndougou no.